Ɓo nubwo zhni, oya zakwoi gha ɓo nubwo zhni lai nu, n mii ɓa zhni ɓo nubwo n kwo mi-i, ɓo nubwo zhni n nagamii okwo nuge, mii zhni ɓo nkwo ɓa ga mii abye gyi. ɓa ɓo gamii ɓo nubwo zhni ge sanu n mii ɓa zhni ɓo nchei, ma sase shi ma kwu kwo mwui, ma kwu kwo pyi n makwu kwo pyi, mai kpe kalala mai zhni kwo, n ma kwu mii nyi ɓo nubwo zo zhni vnhya dwu dwu n ɓo, n nya n ɓa zhni nubwo n chei, bwugba n chei jesnu, mii ɓa zhni bwugha nge mii ɓa zhni n ge mii ɓa zhni knyi ɓei kwa bmya ma, o wa ga mii bwugba zhni sanu mii ɓa laka ma zhni ɓo makwu kwo mwu che mii ya kwo n sayi, mii ɓo gbmi gnyi n knyi sai na kwa zhni ma pma, nma zhni ɓo nmsayi kwo n mii ɓo nu fwamu ma bye nya, n ma bye wyi npya-npya yei, ma kpe ge mii ɓo ɓwa kwo dna n pya yei, kwo zhni. Nma bye n pyaye, kwo ɓo la mii lo n kalalayi, o nya kwo to ɓo zhni mii chewon, ntwu n chenu, opya n lai ai a bye wyi lai kwa ɓwa pya n snu lai nu n begye a dwokwo. To n maya nya bye mii ɓa ɓwa kwo n pya ye nu mii ɓwakwo, n na shnama, mii gyi wye znuɓa n mii to nchei malo miyi ɓa, ma zna za nyi ma lo wo fwa. Wa gama shnama ma byi, n nabayi mii ɓwa shnama. Nna sa nu a ɓa nu a shewyi n chei wa wu mii ge onya osa nyi n naɓa nu ashewyi n chew hoɓo ɓwa ɓa, n mii ɓa znazna, ma znazna ma kpe she mii zhni n wushe ma ɓwa mii nya danyi, oma sese n ma ɓo zhni, ɓa wu nmii ɓa sase ma zhni ɓo n mii pyiwa ma sase shi ma kwu kwo mwi, she mii kwu kwo mwu deidei she kwo ɓa bmya, osa n mii ɓa laka twu two n chei ma laka twukwo mazhni kwo. Mii to zhni ɓo n na laye yain she ma woɓa ma laka twu n nawye yai kpwun, ma shi ma kwu kwo zhni nubwo kpa, ma kwu kwo pyi, n ma ma zhni lai kwo ɓo gbmi mii gnyi n wuna, n ma zhni ɓokwoye kwo nyima, kwo ɓo gbmi mii gnyi n snu wuna, kwo n mange mii ɓalo mii wna fwa, o fwaye kwo nyi ma kwo bmya lo kwo, kwo to bmylo ma nge, ma kwu kwo kawye n nabayo, she mii kwu kwo kawye ma kwu nubwo zhni nkwo, mii shi kwawye, kwo ɓo bmya kwo kwo ta bmya nya, n kwo ta bmya nya ma kwu kwoya, n hondo nkwo ɓa bmya nya ma gyi abye, n n kwa ɓo gba kala, ma kwo fwa kwa ta shni shi. Mii kpe nya gye zhni, n ma zhni lonu nubwo zhni yi pya manai ye kwo nuy kwo ɓa gamii abye gyi. N abye gyi njesnu, o hopyiwa nya, n ha misi pyiwa, ha kwu mwui che mii ye ma myi n wu, an magye onya n mii che shi kwo ta knwu mii ma tashni kpa, ma saga, ma nya yezhi fyewyi. Nma ɓwa deyi ma si ma yashi. To ɓei n kwo nu kwo ɓa bma mii zhni, n twukwo twu na ɓei pya vnya gwu dwudwu. lonu ho ɓa ɓwa o-ho ɓa gye ho hoi zhni ɓo kwo gyi abye, ho ta gye ho zhni ɓo kwo ga ho aunu kpma n bamii n kwoi njesnu mii pa ɓo n za do ye wa mii nyabmwu o mii dida ɓo gna nwa mi-i nyabnwu wa nyasi, wo si chewyi chewyi chewyi wa yezhi, wa mi-i nyaknwu dna nyayo, wo ɓoa wa mi-i nyaknwu chikyi ngnwa ta, wo ɓo la pwo kwo, wa kwu kwo pma bmya, n wa kwiu kwo zhna ba kam, wa kwu ɓo zo zhni vnya gwudwudwu, ya ɓwa ya lofyi, n twu n chenu, nya n hoɓa zhni kwo, ha kwo zhni she ha pwo kwo kwa zhni. N ha zhni kwo ta ha wna kwo fyi n ɓwiyi n sayi she ha wna fyi nwu O kwo ɓo kwa ɓoho n bwugba wnuyi n ha nya knwu mi-i, n ho to mi-i a simiti nyanu, n ge ho si os nu n sahoi, to n ho to ɓo nyi ha sin, ho kwu zhni gboloyi, ogbma ɓo ɓe kwo la nyaknwu ɓa hoya. O nya n ho ya zhni ge ha ma kwa nu si zhi kpa n nabye, n ho la kwo sizhi, mai ɓwa kwo n hayo, mii zhni nya gye n chei n sa yi-i. To che mii ye ma mi-i nyaknwu n sa yi, mii ɓa myi ma kwu ɓa ma zhnin chei, shen a mii ɓo nubwo zhni, n ɓoi nwo ɓo gamii kwonu nu, ma gwode nzado honu nwo ɓo wu mii ge wo ɓo zhni wa mi-i wa mi-i gnyi n wola mi-i gnyi to a nya to ɓo gnwu wo znu kwa wo wu so. Wo ɓo mwu nya nu, wa lo wa ɓe, wa ɓe n hayi kwa gbmi wo gnyi n hayi nnyamwu yi ho, shekwa wu wo zo kwo che, wakwu dagayi wo nya gbawo, ho kwu gye wo to ɓon ghe wa ɓwa, kwo ɓo ɓa wo wu so n nabaya wa gbi. Nyaknwu yi n kwonu kwo ɓo ɓa myiya, n twu n chenu, she mii shawye mii gye aza shawula mii shi aza shawula wye njesnu. N ha gye mii shi aza ɓo nubwo zhniwye kwo n na gbmada yi lolo kwola a byegyi ga. She ho gnyi ha shi zaho ɓo nubwo zhni wye, n nyayi nwo zhni n nyayi n wo zhni o hoi ɓwui che ha zhni nubwo twu n kwo kwa ga ho abye gyi, n twun chenu ɓei ho vnga gwudwudwu kwo nu nu.